e talia dunwari kashitati odi talia sarhe odi talia je beresora hashago nende nwadi talia bakarleni talia je sarhe lo kanju maa sarhe gara tad fulao ambedo mulza se warrta talia man je shago lo bo hashago ambedo sora je karli lo bo baburbudion de ga kampanin biya data patbohe dun aftirabwe mam habberesu wa dum handi ambedo rila